A samby managny e tiany zany gn'olo da ohatry zao hoe raha raha mamy izy zao e, afaky ampiagny canelle, afaky ampiagny zorofo, laha ohatry ka hoe raha masira avao koa izy afaky ampiagny an'izay avao koa sha afaky magnampy thyn, magnampy romarin, ze raha ahitanao maha-magnimagnitry sakafonao eo avao, paprika, izy aby zany.